أنا ما من النوع بيحجم الفنون و يقسمها و كدا، ف- شايف إنو الفن الحقيقي موجود و متوفر كتير ف- أي عمل إبداعي أنا بشوفو فن إلى حد كبير يعني، ما بقدر أفكر في مثال لي عمل إبداعي أنا بشوف انو ما فني، لكن ممكن الناس يكون عندهم آراء مختلفة على حسب افكارهم هم.